मैक्सिकन खाव्वू आनु रंगीन जातिल स्वादु टांगैस पूरा दुनियाओ लोकप्रिय तोश। हुजुगो टांग खाव्वू पू ई विशेष शैली दुश। हुजुगो टांग खाव्वू पू चलिया, पिपली आई बलिया, टमाटर, अवाकाडो, चॉकलेट देस्के चिजो इस्तेमाल हाचिज्या। हुजुगो टांग प्रमुख व्यंजनो पू किशंग खीमा ता टाकोस, अन चिलाड्स, तमालेस, चैलास, लेनलोने, ओसोल देस्के चिजे तोश। आई हुजुगो टांग मीठैयां देसेर्टो खीमा किशंग चोरोस, फलान, पेस्टलदेरचार्स देस्के चिजो तोश। आई तुंगमोपू हुजुगो द्वा माग्रिटा, फिटोल, मस्केलन आई टकीला देस्के चिजो दुश।